Соли дуҳазору бисту се барои ман соли тағйироти дохилӣ ва фикрҳои зиёд буд. Ман бештар худро шинохтам ва барномаҳои нав сохтам. Ин сол маро водор кард, ки мустақилтар фикр кунам. Баъзе орзуҳо наздиктар шуданд, баъзе дигар бошанд тағйир ёфтанд. Барои ман дуҳазору бисту се соли баррасии роҳ ва мақсадҳо шуд.